itou senang un, a ajau itou bei my sejahtera so au mapun my sejahtera so au bookinglah gak my sejahtera gien, a subet temujanji gak my sejahtera wak inou ji bak sibet nou, au bak petemu doktor, au bak subet a temu doktor au pedihkah, au bak dudut nyipenkah a

…. <noise> ok.. mun kena akou bak belajer subet kuwih jegem miseak pelbagai wakkan ji mi, dagieng, yen, yen ji sekil wak lok kou.

Anang selalu pebak handphone mun aku biasany handphone lenih kurang dagen 200 lah jebulan Sebab aku idak data dagen handphone jadi bil kou anang bau dalam 200.00

Perkhidmatan Awam wak penikir kou paling penting gak masarakat ialah majlis daerah. Sebab loyen kena jadi tuleng tengah telo bak menyampaikan wak ino-ino penadak telo mapun a pemerintah nyat, jadi bak memajukan masarakat telo selalu da kira dagen pembangunan ataupun dagen semua ji kerja wak berkaitan.

<noise> kerajaan sekul gak takan melou bei taman bungaih jegem kemas serta tempat aneak sekul bei basketball... <noise>

gak liko melou... gawai napun, rayak napun... kaul pun napun... aman damai, sarawak aman damai

Beji telo kena pegui telo anek gak sekul bersikap diyak sama jegem doloyen mun telo peguilah tan aan sikap anek-anek iyen mun geng diyak memang diyak wak sibet ji dabei betul gak sekul atau bak membuli sakai-sakai jadi mun mmm sikap anek iyen debei

Gak likou melou, mengundi lima taun jelakau. Sai parti meneng yenlah akan menaban kuwasa ji melou ajaulah. …ee.. bila a meneng yenlah a berkuwasa ajau.

Teknologi bengsa inou ji selalu nebak kou yenlah teknoloji telipon wak kena bak mengetaao hal dunia, wak kena nebak tebawen terutama gugellah, gugel pidok idak pidok infomasi bak bak kenetaao tenawan wak inou ji bak tenabawen loyen, bak kenetaao loyen

Telepon--Ako selalu pebak telepon sebab telepon ito memudahkan akou untuk subet kerja jegum berkomunikasi hegum apah-apah wak kerja jegum telo, seneang bak mengalup kerja jegum seneang bak update kerja telo gak Bos-Bos telo.

Serangga yang paling ayeng wak den kou gak takan asuo kou ngigit jegum belebeng.

Nasihat kou gak sakai a jawuk kuman lebok ataupun dan rindu gak keluarga deloyenlah, selalu kontek keluarga loyen sebab ajau bei moden, telou bei henpon, bei (se uu) kena menulih surat tapi paling diyak pebak bidio kol. Yen adalah cara telou merapet hubungan telou jegem keluarga telou wak jawuk. Wak itou patut diamel telou selalu dagen tudip bekeluarga

Akou taou jumit-jumit un ngadan-ngadan biteang jegem buruj sebab biteang-biteang jegem buruj itou idak pebak nama saintifik. Jadi wak buruj wak taou akou adalah buruj kapikon. Wak geji wak tenataou teloulah wak jumit-jumit un.

aniek-aneik umit wak idak da taou

A seleberiti wak senuka kou iyen lah ....Michael Landon, (wira ??) (Smith ...a.. Maya Karim gejilah lebeh kureng

akou lok kerja nyadin guruk, tujuan kou lok jadi guruk sebab akou lok majer aneak sekul supaya nyadin pandai serta kena berkhidmat bak dagen masyarakat mudei lau neh

Paedah bak teknoloji idak, bak menyenengkan udipan telou tapi ndabei dinapikan risiko pebak teknoloji itou terdedah gak a salak menggunakan teknoloji sebab teknoloji ajau itou berkembang nyat tapi idak pejuwah gak telou benefit jegem paedah wak diyak.

Dagen budaya melo a matek a bak matai biyasanya neng anek-anek siyen debei lah jegem saudara mara wak paling segak sebab loyen tuneh a paling penting jahak a matai iyen sendirik jadi keluarga-keluarga atau puon jiran tetangga a dikakak wak segak-segak biyasanya tapak siew jegem bak mejaga beh iyen neh kena bak pedengah ji gak a kapoung.

Gak negara melou, menyukuong macem-macem bahasa.. bahasa Kina, bahasa India, bahasa. Macem-macem bahasa bah

Tanggungjawab pegawai wak ngak peniliek gak dagen takan dagen takan melo iyenlah loyen jaga liko diyak, kak loyen menipu kak keman rasuwah, padak loyen jaga tuo liko mun loyen ngak jadi pegawai a ketua dagen liko, jadi loyen tuneh mesti mengatur liko jegum adil supayioa a liko, a liko a masyarakat jadi diyak nda buyak tindas loyen.

Selalu akou blajar bahasa a kiek ji kina balah dan melayu akou selalu besapur dengan loyen dan suka aa pebak bahasa loyen supaya akou sepat pandai.

Takan rawon----Akou lok mapun Europah, Eh sebenarnya sien taon 2018-2020 ien. Taon 2020 lah akou bei, memeng bei a pelan bei rancangan bak mapun Europah, tiba-tiba sikubik itu datang. Iyenlah tiba-tiba bei kubik eh nda kenalah mapun.

Ako pisak musik goung sebab dagen masyarakat liko melanau goung ito nisak masa bei a matai, bei progem masa kebudayaan jegum masa telo bersantai gak lebok.

Liyan agei mudak sabei, akou lok nyadin a beguna gak masaraket kapuong jegem bak menuluong, inou ji wak diyak kena bak tenuluong liyan deloyen susah ataupun seneng.

iklim gak gian melou itou ienlah bei musim sien pala, ujan geji, ba bererti dua, dua bangsa unlah bei musim pala, bei musim ujan

Laei kou pasel iklim berubah itou yenlah adalah mengikut ji jalak-jalak takan ataupun perubahan duniya pasel ketan-tan aaa ozon gak aaa inou ngadan itou ozon wak sentiasa makin, makin berubah buyak pembakaran, buyak ais mecair. Apabila wak yen belaku, iklim akan berubah.

Bei cuaca berubah gak negara melo..... ajau cuaca tidak menentu ... bulan duabelas lasouk. Bulan lasouk jadi ujan ujan un da debei tetuk lalu ji.

Sejarah wak berlaku gak sekul idak angai wak paling simple mudah bak dengah kou sejarah maal hijrah masa umek melo bei belajar pasal sien berhijrah bei sejarah wak negantun gak skul.

mun bahagian wak paling payah kerja atau masa belajer ,ienlah bila bahan ien susah agai tan bak piyeang, subet telou payah bak subet kerja

Yenlah idak angai cerita duwit miyau ajau gak bank eh mengeang tan bak medipeh duwit gak bank puun akou mengeang sebenarnya tapi apa boleh buatlah yen un tan cara telou bak medipeh duwit tak kanlah telou bak medipeh duwit dibak ulan, dagen tim kusuongkah yen sangat mustahillah telou medipeh duwit geji

tokoh Sejarah atau a terbilang sabei kuman liko melou ienlah tugau, tugau itou sajilah a terdengah dagen pemerintahan siyen dagen inou pun sien bak mejaga liko siyen saji boleh tahanlah ilmu-ilmu siyen

kenderaan wak akou madou ajau itou adalah keretak, keretak jenis myvi apuk, kereta itou nebak telou menguruskan segala urusan-urusan keluarga jegum urusan-urusan rasmi, itoulah keretak wak di padou akou

Serita wak paling senuka kou iyen serita a dana g serita Sumpahan Jerunei jegum kawak serita Putri Gunong Ledang, mashuri, mana. Iyen un lah wak tenaou kou.

Ako ito memeng wak jenis kemakan makanan sehatlah wak makanan debei sehat teloh ayam siaw goreng, wak temih-temih, masin-masin wak penyouk lalu ji iyen memang akou dabei selalu keman wak lasouk, ako memeng biasa keman wak sup-sup a gejilah.

takan telepon wak debei diyak laien atau debei diyak servis adalah gak kapoung teih mukah, gak kapuong teih mukah tapak ajau debei lalu laien, susah agai bak pigek laien telepon, malar un terpaksa mapun gak luar lebok ataupun gak tepi Sungai baruk bei laien.

den kou list bangsa wakan wak dabei sihat atau perlu sekali-sekala un bak bei ienlah wakan dengouk wakan lasuk, wakan siguoh ienlah ji wakan wak dabei perlu bak bei tiap-tiap lau ataupun perlu sekali-sekali wa

"Akou biasanya belajer bahasa wak kena tenelabau kou ajau itou kuman merati a jegem kawak bei kawaklah belajar sendirik ataupuun belajar kuman sakai-sakai wak segakkoulah. A sebap itou memang ""agak sekali"" pasel -pasel bahasa a bukan setaket bahasa sendirik. Bahasa sendirik memang kuman Tina tama. "

Wak isak aneak umit dagen wa a makakat kou yen pisak bol, pisak kakeang, pisak asin, pisak siban, pisak sisiek jegem tibou. Itou isak tradisional

Wak imun selalu den kou yenlah sarai, lada, lengkuwaih gak buta lebok. Sarai, lada jegem lengkuwaih gak buta lebok yen nimun sawa kou.

Cara kou bak mejimet dagen keluarga melo kuji pejimet duwit adalah telo mesti subet planning melei bareang-bareang keperluwan lebok wak sepatutnya kak melei bareang wak da sepatutnya tapi meransang secara betul mengajer anek cara betul kuji pejimet duwit iyenlah adalah perlu mengajar doloyen jadi nyat kuji ji cara-cara bak menudip loyen cara jimet.

Bangsa musik wak senuka kou adalah musik kebudayaan musik etnik sebab musik ito mejuwah telo perasaan wak mengenal gak budaya loyen jegem perasaan telo tenang aman bila telo menaah lagu wak ito ji musik wak ito ji sebab simponi jegem hamoni loyen madak telo udipan telo kena relek jegem diyak.

Sukan berkumpulan selalu iyen idak kerjasama dan da lah terlalu berat tetapi sukan adep ito perlu yakin gak wang telo debei.

Setiyap telou memang bei guruk, mentor wak segak telou, wak mempengaruhi tudip telou. Awak mempengaruhi tudip kou lahabei akou rasa cikgu, sai eh sai ngadan cikgu yen, nda bei inget tan agei akou nama tapi memang sien a Cikgu Borhan. Siyenlah paling akou rasa mengajer, mendisiplin

Bangsa sukan wak paling akou pisak sukan aaa pisak voli...bola tampar sebab aaa sukan wak paling seronok wak badminton memeng suka Mun senaman akou paling suka walking lahaei akou suka jogging tapi ajau akou nda kena agei sebab ajau memang kesihatan kou nda bei berapa kena bak pabiyah tayi-tayi

mentor wak madak akou bejaya dagen tudip kou ienlah, dr joseph bin aro sien kuman dibak belajer-belajer, belajer bawai, akou pun tut langkah tuhut, tuhut langkah sien supaya akou kenan kawak tudip ji loyien ji kenaan PHD, walaupun akou masa ajau debei kenan PHD tapi akou cubak belajar tuhut ji cara deloyien tudip, sebab siyen ngak berjaya dagen tudip sien

akou merasa excited masa akou menaah jipou kou...

Iklim gak takan melo ito adalah iklim musim lasuok jegum musim ujan iyen adalah majoriti iklim wak bei gak takan melo wak mudah den melo

Aku ito jenis wak debai suka pisak game lagi pun aku bukan jenis memaksa lo yian tutui games no BKS.

. k.. lian mudak a akou mun nyat neh bak nyadin cikgu ataupun kerani supaya kena tulung a liko telou

Mun akou kena bak belajer inou-inou sekil inou ji lok wak akou belajer yenlah akou akan belajer pasel kompiuta, pasel tan, getan, betan tan kompiuta kena memajukan jelawaih-jelawaih tenawan, betan-tan kompiuta, teknoloji kompiuta kena bak men, menyekul aneak sekul bau, betan-tan kompiuta kena menuluong aneak-aneak sekul wak daif yen kena bak menguasai duniya dagen kepakaran loyen

<noise> akou suka gak lagu slow-slow, sama laie a, lagu jiwang, sebab bila kou menaah lagu ien ien rasa kou tenang un tan, dabei bak pedih nasang dabei bak inou.

Ai----Ai ito kena nebak dagen udipan akou bila akou bak mecipta musik jegum mecipta wak posta-posta design, selalunya Ai menyenang kan sebab dagen lima minit akou kena pigek data jegum pigek wak iyen bak akou mengalup kerja

Teknoloji dagen penidikan---Teknoloji dengan guna diak dagen bidang pendidikan, memang penuh brrguna contoh sien yang paling seneang mun telo bak. Pinyeang mana-mana fakta wak penting, telo nda inoh agei mekeang buk samalah dana bak mekeang, mapun library udei bak pinyeang g buk, pinyeang muka surat gaan. Ajau teken un telo kena pinyeang iadak fakta menggunakan teknoloji. Idak jenis teknoloji bak teleponkah, bak laptopkah, komputerkah, tvkah seneang angai. Memang seneang angai tan telo ajau bak belajar. Dalam bidang pendidikkan memudahkan.

Cara-cara aneak telou nda pesapur jegem sakai bak pedalou atau bak kasau-kasau gak sakai. Telou nyadi tina mesti pidok nasehat gak aneak-aneak telou.

wak di watir ko pasel pebak hanpon ito yenlah, megeang handpon telo buyak scam aa ,megeang handpon telo nebak a pegek data, wak da sepatutnya negek kuman data antara yen handpon ito kadeng-kadeng subet telo lalai dagen subet keja-keja kek tebileng angai mun pasel anek telo mudah leka gak keja-keja sekul loyen, bila loyen pebak tepon, yen wak diwatir ko selalu

akou lok subet inou mun teknologi kena subet lebok emm tan aan tan bak madak akou.. hehe tapi sebenarnya dabeilah aa tan aan tan teknologi kena menulung melo memudahkan kerjalah bahwa telo kena pidok a arahan baih teknologi kena menyelesaikan masaalah telou samalah Ai ji ien

Dagen likou melo acara wak neraya melo ialah pesta kaul tiap-tiap tahun baih da tau ji inou bak sibat melo jelau jelau ji menyambut tahun musim harvest laei likou melanau a pimun padai to pimun balau.

Gak negara telou itou seneng bak memulakan bisnes sebab kerajaan idak mendorong jegem menggalakkan telou berbisnes walaupuun umit. Telou nejuwah peruntukkan jegem nejuwah sabsidi bak memulakan bisnes.

Cara piseak atau.. wakkan wak senuka kou yenlah subet umai sebab subet umai itou mestilah bei bawuong, bei jekan, bei lada, bei sia, bei belasen sebab yen tuneh wakkan senuka kou. A mula-mula nepitlah ji nap yen tuneh, baih yen seniit diyak-diyak, senapor diyak-diyak jadi umai pun diyak nyam.

Selalu iyen ketua masyarakat dan kerjasama a kapuong, jadi kerja iyen lebih ringan serta laju siyep contoh mun bei a subet lebok baou.

Pasel serita iyenlah laei kou tuneh akou bei ngak mejawap kawak tuneh serita mejajem sebab a mejajem ito en menunjokkan penoh kasih sayang gak anek siyen, siyen sagup aaa mengorbankan dirik siyen atau anek siyen kena tudip bahagia, iyenlah tuneh siyen melepaih tuneng anek siyen iyen pulek mapun bumi supaya siyen kena selamet jegem tudip bahagia jegem anek siyen sendirik.

ji perasaan kou pasal tutui sukan berkumpulan daripada sukan adep ien, aa berkumpulan itou diak lebih memajukan memantapkan agei semangat berkomuniti, semangat bak saling tulung menulung gak japah-japah dagen masyarakat sentiasa bak menambah bak me menguatkan agei semangat japah-japah, bak memajukan bak kak mudah kalah

Wak isak aniek-aniek dagen kad melo ito pisak guli, ito nisak a zaman-zaman mda jegam ajau ito tanpa putus layar.

artis wak paling teniman kou ajau dagen serawok itou dayang nurfaizah sebab sien bei semua wak-wak diak yau, jegum sien bei nada suarak wak agak unik, ien kawak a lagu-lagu sien memang diak yau bak tenaahlah, memang sien aaa seniman wak anang kena bak teniman idak tenawan dagen sarawok itoulah

...[aaa]...Aktibiti atau projek yang kenerja loyenlah pasel meno adet a melanau, serta adet a melanau, adet a matai adet a kawin jegum juga meno bahasa melanau bahasa mengumpul wak eno bahasa melanau serta melo puon meno bei projek gotong-royong gak lebok a lakei.

Selalu siyen bila a mahou bateang betaik loyen diyem takan tina-tama atau puon mentua siyen. Keluarga loyen diem gak lebok kah. Selalu siyen mun dabei a sawa. Sebab a sawa siyen akan kerja pinyeng duwit. Jàdi nebekaklah siyen jegum tina-tama.

perkhidmatan awam wak penikir kou paling penting dagen masyarakat adalah perkhidmatan bayaran secara online sebab ajau itou ien memudah kan telou tanpa telou bak mapun takan ien, senang telou memudahkan telou bak membayar pebak online un, sistem ajau itou ngak maju jegum ajau telou harus menekenkan sistem perkhidmatan awam, servis wak diak kena nebak telou

Ji den kou ai kena nebak dagen udipan jelau-jelau sebab ai ito bak membantu nenawan bak meringan melancarkan memudahkan usaha jelau-jelau pemun balau pemun padai baih yian bak menjalani inou-inou ji jelau-jelau.

Ino sebab tuo masaraket dagen takan melo bak pindah takan kiek. mungkin sebab siyen kenaan kerja takan kiek beh iyen siyen bekeluarga jegem siyen menudip siyen sendirik gak takan liko a sapai siyen bei keluarga kiek lah jadi ajau keadaan memeng normal biyasa berlaku sebab a faktor bekerja atau belajar boleh menyebabkan telo terpaksa keluwar kuman asel siyen.

Sai a bak matek a bak matai keluarga sien debailah matik a bak matai.

Ai ienlah adalah sebuah teknoloji wak membatu dalam udipan telo menyenengkan kerja telo jegum membatu telo mempercepatkan kerja segala urusan telo dagen masa jumit.

Cara kou bak mejaga badan kou jegem kasihatan kou iyenlah sentiasa wak tuo angai pikiran telo bak sentiasa sehat pikir wak diyak-diyak kawak agei telo bak sentiasa bak mebasa bak menaah berita-berita wak diyak serta bak subet ji latihan-latihan wak sehat a latihan bak eksasaih kuman jalak badan kuman pikiran telo kuman minda telo kawak bak tafakur kawak gak Tuhan geiyen lah.

Binatang ji sieng, asu, siaw, siaw serama, arnab, babui guun jegam kuyad ji wak den kou.

aan tan rasa nou pasal makau jauh samalah rekreasi, makau jauh samalah rekreasi, sama a jauh perjalanan luas pandangan, ienlah pikiran kou unlah ajau

Artist wak teniman kou gak esepeli gak liko Serawok lah Nur Faezah wismedon jegum Nai Dynamic sebab akou meniman loyen kena menungak liko melo gak persada negara iyen tan akou suka menaah lagu-lagu loyen sebab lagu bei moden jumit.

Bei kak melei sebareng wak ndabei perelu, kak beruteang sebareng-bareng supaya telou bak kena jimet duwit

Ajau ito masem-masem ji teknoloji masem-masem teknoloji bau awan keritak teknoloji dagen komputer teknoloji masem-masem lah teknoloji wak ino ji ako lok teknoloji kuji ji yeh mun kena wak memudahkan kehidupan telo seharian jahak mengurengkam masa telo bekerja.

A bank a bak mengata gerenti duwit nda miyau nda kawak sebab akou bei penah mengalami masalah duwit miyau dagen bank eh.. A wak itou ako nda kena menjawab angai sebab a telou mengeng mengharep bank kena a madak tahap a keselamatan duwit yen mesti lebeh diyak agei kuman ajaulah supaya a duwit ndabei nda mudah bak miyau keman simpanan mana-mana banklah. A memang a kelihatan agak peliklah mun a dagen keadaan jaman wak serba canggih ajau duwit mudah bak miyau melainkan jegem silep tenawan sendirik.

Wak isak dagen telepon wak selalu nisak kou lahabei, pisak dipa, pisak tagak, pisak pinyeng wak miaw atau puon pisak belawen petimek dagen telepon wak senuka kou. Tapi ajau nda berapa suka agei akou pisak dagen telepon sebab madak akou gagau.

. Tutui sukan berkumpulan adalah lebeh diyak kuman sukan adep sebab sukan berkumpulan itou menitik beratkan telou bekerejasama jegem bem berpisak secara taktikal betan-tan telou bak meneng bersama jegem kutan-tan telou meraih kejayaan bersama.

ji den kou tekno teknologi wak kena subet akou rasa kahwatir ienlah teknologi pasal bom, teknologi pasel atom, teknologi pasel bak munuk tenawan, teknologi pasel bak mebom jalak-jalak liko, teknologi roket geji ien, teknologi ienlah a dabei berapa diyak den kou, siyenlah.. teknologi-teknologi mana-mana un teknologi wak bak memusnah alam sekitar bak memusnah bak memunuk tenawan, yen teknologi wak dagen kawatir koulah wak dek debei diyak

Mun akoulah bei masa bak belajer hobi baou. Hobi wak ingin akou belajer adalah hobi bak menjait bajou, bak mengait sereta bak pimun

Lau ito takan melo diam bei hujan lau debai tertuk jujok lasuh baih yian ujan serta dudoh meda tentu lalu ji lau lian ito.

Liyan agei mudak masa ayeng akou lok nyadi pulih sebap pulih idak menuluong mangsa semua bangsa bak madak negara telou aman jegem damai kuman sebareng jenayah-jenayah wak bei gak negara telou

Akou itou Islam jadi takan wak suci gak melou sekeluarga adalah bilik sembahyang tapi selalu yen semua lebok. semua kawasan gak lebok adalah suci min.

ji den kou pasta wak paling mariah gak gak kou ienlah pasta kaul mukah, pasta gak a likou melanau pastaaa harvest pasta bak pasal bak megenang pasal pimun padai pasal pimun balau pasal pekahieng pekena jekan, a ienlah bak nerayak tiap-tiap taun, paling meriahlah dagen suku kaum melanau gak mukah